Al e impurtantissim perché se ün a ri nen a völ di ch'a sta nen bin, no no, ma al e impurtant avei pudumu l'umorizmo, nen ezagerà, però a venta a venta ese venta ese alegher ënt i limiti e bon al e ëmpurtantissim